Ҳашарот байни худ тавассути баровардани садоҳои гуногун, ҳар хел буйҳо, ҳаракатҳои алоҳида мубодилаи иттилоот мекунанд. Инчунин равшанӣ ва ҳар гуна нурҳое, ки аз ҷониби ҳашарот паҳн мешаванд, метавонанд ифодагари ягон маълумот бошанд.